:A :kma :koo: :dhih, :mor :on 'nyi on :koo: :borlor, :mor 'da or-: :on 'ye di :on 'ye dih 'pehn 'o, :mor 'on ta-or di :yee' 'an :porluh 'pehn-dih. :yee' :mor 'on 'ye nimi-eh :yee' 'an mu-eh deh no because, :mor :on 'ble dii-deh :yee' an yau-a free ya-dih. Jorwor: :mor :on 'yhi 'on dih 'de :on 'ye :ao' an-a' :koo: :borlor :wor :dhe dih 'o :yee' 'an mu deh di 'o, 'an mu nimi-eh dih 'bhorn 'o. Jorwor: :mor :on 'ble nimi-eh 'de :on 'ye-a 'o an-a' :koo: :borlor :wor :dhe-dih 'o, an chikensu-a :borlor :wor 'dhe-dih dha or 'bhun 'o, mor 'on 'ye gele'-yor-eh 'on di deh, :mor 'on 'ye 'bhlee: yor-eh, :mor 'on 'ye deh :yee' 'on di deh, :yee' eh 'o. Jorwor: eh-: no-a: major dii-deh. An 'yeh di :bhala'-a klehkpeh dii-: :koo:, :ka :a :yeh no peleh-a klehkpeh-a di-a :koo:. So eh better :koo: borlor, :mor 'on 'ble :koo: :mor 'on 'ye :bhala' 'an mu or dhen. bu :koo: or-: no :a-a' major deh :dha 'bluhba :daa ken. :koo deh, so eh 'o.